طبعًا أفضل نصيحة تلقيتها في حياتي كانت كن دائما صادقًا مع نفسك ومع الآخرين ، كيف طبقتها؟ أولًا في التواصل بحب إني أكون صريح في جميع تفاعلاتي مع الآخرين، في اتخاذ القرارات <hesitation> ديما لما أواجه قرارات صعبة، وأرجع لنفسي واسأل ايش اللي أشعر فيه إنه صحيح بالنسبة لي ،طبعًا بالإضافة للتطوير الذاتي ،وتقبل الذات.